<noise> Jodorgal wi min goddo fotaayi fijira e am, gam a fottai nyalla a dari, to ngonda fu a yidi ndaroda